Ee, cepillo ja naketeyo yu´uyo su ja ja tiñu xeeo kua na veteyo nu´uyo, mani nu´uyo ku un este nu jatiunyo cepillo yo.